oyi ro oma dɛ mu ba samana ba maba nicoza werobe wure a ere bie ba nicoza we hɛnɛ wa inna wɛ wa lo mia inso faro mamani na oyi dia ba samana tobun ma ya we inna wɛ wa depi lɛ inba wian mu fa lɛ to zɛrɛ um o mu babewe we yirawe a ba ji a bera be mi famira wa a mi a ba wera boni o'ɛ ma samayi mi ba pantine bawe we co'o bɛ a danjua wo bɛ bwe a sero a cɛ tobuna ba we dero mi sin mi pantine yirawe a ba jirara nɛ mina a mi gɛrɛra a ba siwo bɛ jiro o muna bawe a nɛ a ba we boni ho dimiyan